Karthi jibye fil tan nido ba jye karta on. Bum patnum luala fijir de on jye hime luala, hime bejawan unane, koboh hime bejwanta. Hime bejwanta ma luala fil luala lungam luala lm chede. Manyami patn kosa chede jye hime luala nwi. Karthi jaman.